Ewa machine à coudre na machine fanjairana reny! Itanao, izy io zany misy karazany roy misy izy io manuelle zay; io aby tananao to defa mahavita manodikodina zaka, za tsy mahay an'io! ahodikodina to zaka io bakeo ataonao ambany ao lamba io, to de- to de voazaitra lambanao bakeo e! Fa misy koa raha io kitsafina kara frein, ah! Kara frein'ny tômôbilina iny! Kitsafinao raha iny, tsy haiko frein mo ratsy démarrage kitsafinao raha iny de <hesitation> ahitsinao to tananao de voazaitra lambanao.